നിഗളു പൂരാ ഒംജി അദ്വുത തംഡദ ആത്മന പഡെയോംദരെ। നിഗളന നഡ്വെയിപ്പുന സഹാകാര ബുകാ പ്രിതിന ഹോംഡ ബാഡി സംതോഷവാപ്പുംഡു। വരിഎക്വരി സഹായമല്പുന പൊസ ആലോചിയന ഹംചമ്ബുന ഉന്നു നിഗളന ധന്ഡനു ബുകാതു ശക്തിയുതമല്പുംഡു। യാനു തൂയിനംചാ പ്രദിയോരില്ല തമ്മ സ്രേഷ്ടതെയനു പുരാര പ്രേരെയിദ്ധരാതരു ഇസ്പൂര്തി സദാ ഇംചനെ മുംദുവരിസാലു। ദായപംഡാ ഉംജി എഡ്ഡെ തംഡാ കേവലാ കിലസഗു മാത്രാത്തു ഉംദു സ്മേഹാ, വിശ്വാസാ, ഒകാ, ഒട്ടുഗു ബിളെയാരാ ഹാധ്യാപുനു। നിഗളു ഇംചനെ ഒഗട്ടുഡു ഇപ്പുലേ, ഇംചനെ മുംദുവരിലേ। നിഗള്ന യശസഗു യാനു ശുബാഹാരെസാബേ।